تنچم تتطلع على برشا مقالات مثلا تقرا في الانترنت مقالات آآ وتحاول تكتب كل يوم مقالات وتتمرن على كتابة المقالات وتشد تعمل تخطيط بالطبيعة في آآ كراس معناها للتخطيط تعمل تخطيط تلقاهم تر تخطيط تلقاه موجود ف على الانترنت كيفاش تعمل مقال ناجح وكيفاه تولي تكتب بطريقة ممتازة.